ما متصور كيلومتر النجم نمشي في النهار ما نمشيش برشا برشا ما جربتش حسب مشنية المسافة النجم نمشيها في النهار كيلومتر ولا بلكش أكثر مش أقل من الكيلومتر الأكيد أكثر النجم نصور روحين نمشي أكثر من كيلومتر في النهار إذا كان على طول النهار مش في وقت محدد متصور والله أعلم ما جربتش أقبل وما عنديش فكرة شنية المسافة النجم نمشيها في النهار.